Kae wonika ngi kundi sana ini kameshika tiki ngehemba vana wakwangle mungu aleninga ngaya jamani ngaulieni soda basi na vakasha ngavaya tafute na kamshele tukoramba mba fule ubwabwa wa motu ngusha kwasam mtarea kwaio wonika chondo ngiukundi